هي زعما انا جو بريفار نديكوفري المحيط بكو بلوس كو نديكوفري الفضاء ، خاطش كي نجي لي بريفيرونس نحس بلي المحيط هو اللي يعطيني هاديك الراحة النفسية و نحس راسي يجدبني باش نتعمق فيه